So tawi aɗa juɗa pom de teer, a lootan haa laaɓa, so laaɓi, mbaɗa gudde gudde e pom de teer he. Mooma hen nebam malla siirme tawa a wulniino fuur ma haa wuli jaw. Mbaɗa e nder fuur he, ngudda hakke mintaaji noogas e joyi. Ni woni pom de teer ma, juɗoto- juɗoto haa ɓennda.